अग्निशामक यंत्र अपने अंदर मौजुद रासायनिक तंत्र के मदद से आग बुझावे ला। सामान्य भाषा में अग्निशामक यंत्र में भारी मात्रा के दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड के भरल जाला। जौने से कि आग लगला पे ऊ दबाव के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल सके अउर आग के बुझावे में मदद कर सके। और एहे तकनीक का इस्तेमाल करके अग्निशामक यंत्र आग बुझावे ला अउर आम तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के पाउडर के रूप में भरल जाला।